أكيد نحب نحتفل بعيد ميلادي، نحب برشا العباد يتفكروني، نحب بعيد ميلادي نحب ديما نهارعيد ميلادي نكون مميزه، ديما نلبس في أحسن حاجه تكون عندي أحسن حاجه نشوفها باهيا و نسقلم و نعمل كل شيء، و نكون معناه فرحانه فيه و نحب العباد يحتفلو بيا و نحب يهنوني بيه زادا و ديما يكون عندي مميز نحب.